Raha aminaha magnokana malôha haign'olombelo tegna zavadehibe oe par rapport amin'ny haign'ny biby, raha ôhatra ka hoe misy biby marary ake na ologno marary ologno malôha vonjegny aloha zay vao amy biby satria tegna zavadehibe malôha haign'olombelogno.